Italy ni ɗo mari al'adaji sosai hamɓe ma, aran ni ɓe ɗo mari Christian en sosai eh ɓe tokkata addini Annabi Isah, hamɓe un roman catholic, bo ɓe ɗo fija e bo ɗo sayo nyande <hesitation> Easter be Christmas. Bo ɓe ɗo mari fijirde fe're ɓe viya ta ɗum venis carnival, ɓe ɗo bo fija fijirde fe're ɓe viyata ɗum palio desine, bo hamɓe un watta, ɓe ɗo mari al'adaji sosai, ha yedde waɗugo motaji bana be kaya watugo sosai, hamɓe un watta irin motaji gucci, prada, ferari, be lambogini, ɓe ɗo waɗa motaji sosai.